أحدث مغامرة سويتها هو إني حققت حلم حياتي سافرت على دبي عشان بس أعمل سكاي دايفنج، وصراحة كانت تجربة مرة ممتعة في البداية طبعاً كان في توتر مرة كبير، <hesitation> خصوصاً إني أخاف من المرتفعات فكانت عندي فوبيا منها وأبي أسوي ذا الشي عشان أتغلب على مخاوفي، فكان في خوف مرة كبير بس <hesitation> لما جربتها صراحةً كانت تجربة مرة مسلية وحسيت بشعور الحرية وإني طايرة، وأتمنى أعيدها.